Orii'aa oo'ore are'ei taebu aarei <hesitation> oira utuiupa oo'ore peresibaarusu baarii boatoi, Rapoisi. Ha ii'aa ii tabiriri a ku'uku'uabaa ipupita uropa agaa roga'a. Ua ruiaapa pirio oitaa. Boato tari'ata a huraiupa keehuakeha a bisioepa pita steits ua huku'aapa pirio hori oita'i. A kekeaupa ii'oo ipupita'uropa agaa. A huraibaa bo kokuro a huraibaa, hioko'i piro baarisi ka'a hurabaa. Hioko'i ii tabiriri aarei o utuiupa oo'ore peresibaarusu, a ruiia hioko'i oo'ore arapureeri, a ruiia arapureeri a kopeea- a kopeea airaba pirio <hesitation> bo hori, ori'iira paelat ta bai huku- hareepa <hesitation> ta opuepa hioko'i ta ruiia boorire reeree- haa'aahara hioko'i pirio oitaa. Bo ahe'a roga'a oitaa biru piro bai takusiiepa haia bo <noise> pure ahuraiupa, bo poka a huraiiupa iiboore oo'ore bo ai'o a bai raereiupa iibaa karoou oo'ore peresibaarusu. Ha ii'oo ii ai'oo au si'asi'a'aapa au aira si'aiupa pirio bo irauhara kobitiipiri pirio oitaa bo rukuturoarei pita o age'ageiupa oo'ore u oo'ore u bo pure. Bisio, ii rukutuo, ii rukutuo, ii rukutuo, si'ao roga'a booriha tari'a Rapois uan Rapois tuu haia kereaka piro ruiepa. Hioko'i <noise> riopa ii'aa pita aira si'asi'aiupa oirau oo'ore bo ai'o a bai age'ageiupaa oiraarei oo'ore bo bo rukuturo riopa ha ii'aa ii ai'ori Araba ai'oiupa pirio uru'osii'uropa aira o uru'osii'uropa aira hioko'i oo'ore bo bearabatekaa o betekaaro a huraiupa aarei eapaa'aapa eipaareha tuusi'iripa ii'aa persibaarusu baarii boatoi a utuiupa. Bo aheha roga'a oitaa piro bai huku- hareepa, ha aga bai hukupuepa. Hioko'i ori ii'aa oari bo riari iaraba huku- haaraapa, araba tabeo- haaraahara ioka potooiupa hioko'i. Are o kekeaupa oiraarei oo'ore peepaa niusuarei pita okekeaupa so ee'ari hitaka. Airari hioko'i piro ioka tarai'oupa bisio, ee, bo pootooro'obisi ai'aa, a hokoboroo oiraare bo utu'oo peresibaarusu. Oitaa biru piro bai huku- hareepa bo ahe'a roga'a oitaa haia baariha piri tootoroarei piro bai ruiepa o utupitee ii'oo. Eipaareha, <hesitation> piro bisio- hareepa pita paakora- paakora uu distriki hitaka a bai ta'isepa i ibaa. Bisio huku- haa'oehara oo'ore ii tabiriri pita paatrol poust oo'ore kunua. Hioko'i rui'aapa pirio bo ahe'a kereaka Haahooro haia piro Sopa'a are o utuiupa ii'oo peresibaarusu hori'iripa oo'ore operesi uka itokopa hori'iripa haia hapita ia oira taupaupa oo'ore are bai rui'aha. rui'ohe oo'ore peresi eipa'oo arapureeri oiraare ii'aa ii ka'ari peresibaarusu ka'a aira torapitee pirio bo okuu boorire sikuurui piro abehe baarii Hoosira airari piro abehe baarii Siuai piro toraeu ii'oo Ha arapureeri a bai kopehe oiraare ii'oo peresibaarusu. Ha hoiri'iripa iru'e'iripa oo'ore peresibaarusu uka horika'aro roga'a oo'ore abai kopehe oiraarei ii'aa. Are <hesitation> o ku'uku'u- haraabaa hitaka ii tabiririarei, ha iisioi hioko'i. boitau ta o atukaraupa are uka a paasiiupa hioko'i oo'ore peresibaarusu o atukararebohara roo'ore boitau ta bai toriupa iibaa o pa'a'uropa oo'ore <hesitation> peresibaarusu a bai huraiupa pirio oitaa, a bo ipuro'opi keke'ioupa haia aga oari aga bai hukuepa oiraarei ii'aa ii tabiriri are o ku'uku'uabaa